Gne tombosoa gn'ame sakafo oany magnano akon- magnano ako ny hena zao <hesitation> mety magnampy ame fikoriagne rà iny ,da gne voakazo e tena sara oany mata mihitsy satria fihina mata zany izy, ndre amin'igny izy vô tena azo ny gn'otrikaina agnatiny, gne voka-dratsiny, maparary troky.